Nyaku minange aki acara. mo wuri yai nyaku mengelek um kunci. ado tan kunci iya ide i wia waye mokan pine ngelekan dei siapa dei wian kunci ado tau tau ende en kunci ti'i. dei weku nei weku witu lalem <hesitation> lemari witu <hesitation> segel woka kewi. wetu endon kun- kunci ti'i tu tou ku lako wi tu <hesitation> selek na ne naan ronga. musi tu kepas witu. wo tiu pangker ku un selot ti'i panerer panerer a mine wuka mong kunci. aku toro mo munter aki wale.